Raha ohatra aloha ilay tsika eto Madagasikara no tratra an, tena efa azafady fa mamangy amin'ny fahoriana, efa ripaka daholo tsika. Fa raha ohatra hoe ilay tanàna mandroso indray no resahana, ireo tena hoe mahavita zavatra tsy eritreretina. Ohatra hoe ilay ilay "plateforme pétrolière" ireny. Ilay izy izany an, trano natsangana teo ampovoan'ny ranomasina. Izany hoe manangana ohatran'ilay "pylone" avo be ireny tena hoe tonga hatrany amin'ny faran'ny ranomasina eo amin'ilay ilay atao hoe "plancher océanique". Eo amin'ilay gorodona an'ilay ranomasina izany e. Dia avy eo lasa mivonto an, eto a- aty ambony ranomasina. Zaho mieritreritra hoe raha raha ohatra ilay tanàna mandroso mety hahavita tonga dia tanàna iray manontolo ohatr'izany.